<hesitation> Fiasan-drô somariny àby àby io zen̈y irô io baka afaka misitriky an̈aty ran̈o aviô afaka miboaka koa zen̈y rô. Tain̈any tsy haiko tsara tain̈a fiasany fa izy fo zen̈y ny haiko mety misy karà okisizainy zen̈y afaka hiain̈an’olo an̈aty ao koa fa an̈aty ran̈o izy.